خواږه خوړل بدن ته ډېره ګټه نه رسوي او بیا مصنوعي خواږه خو باید هېڅ مصرف نه سي. مصنوعي خواږه چي اکثره د میوو په جوسونو، کلچو، کیک، بسکېټونو کې کارول کېږي بدن ته ډېر تاوان کوي. د میوو د جوسونو ګتي دا دي چې د میوو ویټامینونه ورسره چیښل کېږي او زیان یې دا دی چي مصنوعي خواږه بدن ته دننه کوي. همدارنګه شریني باب خو خوندوره دي خو د مصنوعي خوږو له امله انساني بدن ته ډیر تاوان رسوي.